Ihó ján uj <hesitation> nani cilandro kovaa konreka oná nrú xaon yú <hesitation> an a yó tan teixi ihó tichí tichí ján xé ndurá kué tres dia ni chí cuatro dia nri ni teiyó ho nannrixhi xhinana nro nateiyó ananrí ján ti'ó, teyó xhi tekenennró xhi ñoo chí nanrí chí nandó ní akinxhí ña chikunxi tá malo xhí no ya'á xhi kandó xí té kuikandó kudí ñá kó ihú vala té chendú xana chendó uju <hesitation> nakui limá, tuna kandó jaxhí tá ña koá xhexhinró né nriova najandó.